Hyi ɗa va muna buja wuyi tahyiyi ba ghi ji nunu wana tahyiyi ti cuwakaya, mun wuta, ƙurinna, C’i futan ba hyi latayan, ghi hyi Latayan C’ifitana ghi bayan ɗi wuha ghi Piyiya, ghi fakhi ghi pu hyi latan C’ifutana, hyi fayi kuwi ba ƙurinni bi hyi ummi buna hyi ƙəatanyi layi ʒha yi ɗi pivina, hyi ɗagayi ti kuwai, ghi hyi latayants <noise> hyi pu C’ayanta cimarami <noise> can be ghi taya can ba har wa kayana ta ɗi bughi yani, har mun har ka kayani ta ɗi bughi yani muna kuʒa mayayu da ma mun ghni C’ifutan baghi pi ghiti suwuyi shike nan ai pulan buƙati tan. <noise>